Mi fistan mi itta yewinga mai, mi wata kesum mi habba. mi fistan mai be de'itaare hala ta nauna am, to mi wari watugo kesum mai fu MI watan be de'itaare hala ta vonna kanjum bo.